Yo ta ta ngu yo'o tiñooyotá keo mio conocer ta ni dakuana mio, ho o on. kao xhin i iin ná kao ho o on. keona saludar ha ha nami ni nanguatao xhínna ta kao xhinna xhi nida yo ti ñoyó ta no no tao, ta costubrexó guan ná ke ketao saludar, ta kinivii tradición xó na na. dikan na kao seguir ta oxa nruñoa, chí iin iin valor neo na ni'xana xana vechio xin costumbrejan ta ha a an. nami ni kuní na ko ta va akena dikan ta ñó yo xanrá chí xa no notao ta neo ho o on. costumbre ján na ha a an kuxi kuxi naguatao chín na tá ha keona saludar a ni nrixhí xika mexico yo'o, ta. ta xaoko iin viko ta nrixana tá keona saludar kon gustó a iin familia xó a ni xa no notao ta ha a an. taxia gusto na keo saludar i iin ná.